Da ngancak aku stress kiraja ato bilajar sabab aku kaik puan anih anih pasal bilajar ku stress

Banca music da paling ku suka ne rock.

Kraja da irak kuk madi andu ti, sien ceh pensyarah. Sebab akuk ira nulung bala taap taap bauh, nyugon ilmu gain', da masu puan' adup ndug bala taap, taap taap bauh bauh untuk bala ne madi andu iju', tok nyambung pimudip bala ne. En kiraja da suka kuk, pensyarah.

Simua da taruh ti suka raye ku neg laut. Sabab laut adeh...adeh ku tubek laut sampey rangit mbuh marak. aaa Da danu ti icek alai ne pak ira ku gain minti ikan den sungi ti.

Bala ande amang Sen ne rajin skulah supaya.

Pimain da pinain bala anak da kampung ami madi andu iti sien inceh main bol. Tiap tiap anu, kamiandu, bala ne suka main bol. Rami ripu rami, bala ne main bol. En da paling bala ne suka, madi andu iti neh.

Cuma ku pitayen dangan dingan ku da adu main aseng susah ngan. Bidingan dangan adep, kilakar, tunah dingan adep ihong-ihong tinan adep kilakar, tinan adep bitanen supaya pikir adep kaii eee gago.

Seda pitayen dak patut jugon aku dak juho mesu remin serta ami dak remin t bilajar rajin rajin supaya dep capai cita-cita ne mehen pandai

Nan ku'k nanda andu beranak aku'k, aku'k berdoa nyungka tirasun, untuk kesihatan masu Tuhan dengan kesihatan da paguh. En' saja da slalu aku'k ngungka masa andu beranak aku'k. Anyap da beken. Yang penting, sehat.

Da pangan ku tubek binatang mungkin mbuh anyap itin neh. Binatang sien biganan manuk ukuan, sanguh, ataupun manuk aaa tikukor.

Sebab kita biadu kupok tangan aaa Kita kupok tangan sebab adeh bacteria ain. Tiap kali ngundah kiraja mesti kupok tangan

Movie ato pun cerita da paling ku suka ne ahi cerita minu cerita da happy happy cerita da kecewa.

Nanek pane da suka ku raye sien dawe banung bala blacan anih simua, anang.

Akuk harap anak anak akuk semua pandai. Semua pandai datuh datuh sikulah merut universiti. Jaji doktor, jadi inya da bahas bahas pangkat lah.

Aku suka da aaa..., sapa ramin, sebab aduh angin, aduh aa.. ribut, aduh siru ain, nan adup exercise.

Ee... ratus nulung inya dak bisuara kan adeh inya deh susah uhh inya dak sesah sesah adep jiran adep semua dak in nyugon semangat ataupun nyugon tulung kan buleh.

Ku namah duit atau nambah kredit atau bayaran telephone ku ku kraja untuk namah duit.

Masa sekulah ku, minat dengan history, sejarah dengan uhh, uhh... lukisan.

<noise> Bala dayung muka bisnes bala ne ngaba bala dingan ne untuk nulung

Banca binatang da Mende da ramin da biasa ami kudip ne ami biasa kudip kasung.

Adeh printah slalu nulung ngundah aaa projek remin inya dak kai mampu ngundah remin dengan aaa umon ne dengan apui ne.

Pikir aku pasal minan online banking ku kaik puan anih anih sebab ku nyap kala minan.

<noise> sanang mirati sanda kita.

Da susah ku main handphone ti lumur indi aku kaik panai uhh send message send gamar wang dep minan SMS kaik panai kirum gamar dangan kaik puan meng anih ngerekod sanda inya.

Cara ku nyugon duit neg mamba ku, kudog da tabung tinan sampe ije sen ku kanan kudip mamba ku minan duit sien.

nehen ami mende ti babar ra ujan dangan siru, siru isen meh en ujan lagi.

Da pikir kuk, kuk kerang rayu rak mawah ndug binua, selagik da asian tik lah uhh. uhh Bangkok kah, Taiwan dengan China.

Sanda dayak tu mah tinan sanda ngudung...kaii ne anyap kayuh bilajar ain kayuh sanang saja.

<noise> homework da tiyan aku ngunah da mene susah aku ngunah... matematik...ngin ne paling susah da pimudip.

Sanda pitayen da patut aku nyugon neg dingan ku dadu kaik tantu pasal aba trawe en aja.

Aku pitayen dangan dingan ku ngancak tubek ramin bin adeh aaa inya maneg saruh saruh nyiken ato pun kan ami nyap da ramin, ngancak ne ngunci ramin.

Kiraja da aku minat, eerr offshore ngin sien da minat aku masu ngamin.

Kaii ku tantu paham kayuh ti sabab kayuh ti bauh...sanak bauh ti.

Subject da suka aku masa skulah Bahasa melayu ngan bahasa english pas sejarah dangan moral.

Nawang nyimpan da mamba ami. Simpan duit dasan da drawer, da laci. Sabab adep juho masu bank. Sien saja duit simpan da ramin.

Sukan da' suka ku' tubuk ne, futsal, badminton dengan nya main ball. Ngin ne best.

Binatang da kudip Ami da ramin ti singau kasung dangan siok adeh itik manuk acang

Ngamin ne kaik ku puan kayuh ti adeh aaa nanda anu pingranak pak madi anu iti ngajah masa jaji nak adeh ngundah nyihep maan icek icek lah dangan adep taba.

ngin aku slalu tubek tiktok wang nyap kayuh tunah da ramin anih semua benge.

Warna da aku'k suka <noise> da kaler budak, kaler bihis, kaler hijau <noise> dengan bidayak.

<noise> Gayun ambun dak duh dak kuk tik, uhh color bihis ngin andu ujan.

Tanggung jawap inya da komuniti tik, terpulang uhh ndug adup KK, Ketua Kaum ngundah program, ngundah atur. Mung anih ne rak uhh nyugon pimudip da paguh ndug kampung.

<noise> Banca keyuh bunga da tubek ku minggu ti sien bunga, bunga raya dangan bunga matahari.

Sukan ranang pak paguh, itin inya ce adeh blawan pak ngamin anyap inya blawan pasal biranang sien bada ku manang sukan biranang ti cuma inya da pasar inya da ulu ami ti anyap cuma sungi dangan jani'k saja. Anyap swimming pool.

Nehen da ku, karan ku birubi gain pasar Lepapa ngan pasar Kuching.

Aku ngancak entuk ku lapang, numur indi aku silalu kaping aaa lagu, duwuh nak ngajah inya karaoke, taruh main game da telefon.

Adeh ne kadang kadang anu ujan dangan anu pare adeh anu ne pare simene.

Kaii ku pasal...kaii ku puan pasal meng anih gaya online bank in ti...ma...kaii ku puan ne.

Pasal panu kejak dak juho siti inyap pilihan inyap aaa langkah dak beken, sebab jeran muto, jeran mutosikal inyap kita panu sebab mesti kan ne ra mirih barang dak kede mesti panu juho.

Inik kayuh da patut aku ngunah ne sen aku adu adu tirasen mbuh en...main bol la sabab sien ngancak adep aku tirasen piluah adas anih simua.

Da aku ti pimaan da sihat maan dawe banung sien saja sabab kaik ku puan adeh anyap zat ne. Meh kaik ku puan rati zat

Cara ratus nulung inya da susah bala ne nulung mirih bala bare bala pane nyugon duit gain icek sen bala ne senang maan anih semua.

uhh Kai nulung bala siti muka business icek icek ihong pak legi inyap ku tebuk business ne maju, sabab terhad inyap nehen.

Adeh bala mamba ku silalu nanen pasal kisah bala ne sanik ne...ngin ne ira ngancak ami puan meng anih kisah bala ne ngamin.

Iti ne minan passport sien saja anyap ku puan neg aaa document da beken.

Inya da paling timagah da negara ami en James Brooke ngin ne menjaja negara ami.

Aduh batan asal atau muzik, sien ce ne biragung, minigal, bitanda, masa andu bahas mung gawai atau pun aduh inya nikah.

Gayen cuaca anu ti babar ujan, tiap tiap anu ujan, nyap kala siru.

Mina ku nyana cabaran muka bisnes da nehen ami ti kaik tantu paguh sabab juho masu pasar wang inya ra mirih kayuh da gu guna kadang kadang anyap da nehen inya siti paksa bisnes kaik tantu paguh.

meh, nyap kaneg ami aih line sentiasa, sentiasa anyap, service kaik tantu paguh, silalu a kaik kanan contact ngan bala dingan adep lah.

Binatang da paling bahas da ramin ami ngen kasung, atau pun siyok, itik, angsa.

Pasal mayar kayuh da masyarakat ami naung minan tunai kan adeh anyap minan ton...selebriti da puan ku cuma ku puan P Ramlee sanik.

Numbo indi aku'k suka tubuk inya main bol, numbo duwuh main tenis.

Nehen da paling ku suka da Kuching da waterfront ngin suasana ain paguh.

Banca sukan dangan latihan da suka ku en badminton futsal dangan main bol Meng sien ngan hobi ku su ngamin.

Kayuh da aaa pikara da bersejarah da skulah da tiyan aku ami kaik buleh sanda dayak mesti minan inggeris da class.

noise] Pingarap akuk dadeg masa ijun, akuk ra kerja juho' juho'.

Ngamin, anih nan namah duit siti kan adeh nak nyua nanas nyua buak, barang da puruh adep, sien mah nan namah duit.

Cara inya ngundi dak negara ami bigumpol dak bale tudak en taba bala AJK nih semua ne.

Prime minister Anwar Ibrahim paling timagah da negara ami

Itin ne anyap ne ngajah adat sani ne sabab susah. Simua inya da mandam nganted neg hospital.

Makin datuh tana dak remin uhh dak terun makin laju uhh makin adeh line uhh

Adeh taruh musim dak negeri ami. Indi musim ujan, number duweh musim pare, number taruh musim bua.

uhh rami masa rami, meng anih dayak rami, meng da da long house da rumah panjang, meng sien mah.

Cara ngundah appointment dengan doktor ginaji masa hospital ngancak mu ngejung wang menih tarikh nih semua lalu ngejung appointment dengan doktor.

Adeh nehen appointment napud nurse, taban kad gain. Matik nurse ngurus simua kayuh ti.

Teknologi siti da puan ku computer dangan cara birumeh bikabon

Anyap inya da beken, doctor en mah.